Zegny moa rô mbô possible, izy koa difitry agnatin'ny ragno zegny ma rô tany ke aiza eky tany anasivàgna'tongotrognao tany ande hilifasagny efa tsy maintsy <hesitation> miaraky lentiky aka edy môko de fa maty agnaty ragno agny zegny olo jiaby e.